Ia, masiny fan̈adisan̈ana sakofo antony hilavan̈a izy baka zen̈y fa hoe an̈adisan̈ana hanin̈y ankoatran’izen̈y koa mety an̈anovana Zỳ disan̈iny aminany koa ze mikisen̈a baka zen̈y tain̈a ny fivolan̈ana izy ze raha jiàby mety asiana ran̈o koa zen̈y.